Bʋ tádé álámɩnáá sɔkɔ táñgáráfʋ tá ŋdzaá bɔɔ. Bʋ mɛsɩná táñgáráfʋ'ʋ yɛ álámɩná dzá, bɩɩ ŋñlámɩná wɛ doomini, ñ kʋ fɩlɩɩ ñ yayɩ ka ná ɔɔ laáfɩya.